Aminy ñy tomobily teña manoka noho ñy tomobily fandesa ñolo maro: -ñy tomobily fandesa olo maro ñahy ñy tiako andehanafotony; añy teña mahita fañabeza maro ro sady mba mifanerasera aminy ñolo maro aminy ñy fiaiña tsy fahita teña isanandro.